أقدر أقول إني أتفقد حوالي خمسين إلى سبعين مرة في اليوم، سواء أكون أشيك على الرسايل أو الأخبار أو السوشيل ميديا. أحيانا يصير عندي إنشغال لكن غالبا أحتاج أتابع الأشياء اللي تهمني، ها الشي يساعدني أبقى على إتصال مع الناس وأطمن حالي إذا كنت متأخر أو شي وأكون على علم بالأخبار.